Inson hayotining qadri uning individualiyati, boshqa odamlar bilan aloqalari va shaxsiy o‘sish imkoniyatlarida yotadi. Har bir inson o‘z hayotini mazmunli qiladigan maqsadlar va qadriyatlarga ega.